الشهرة صراحةً سلاح ذو حدين، يعني هي ليها مزاياها وليها عيوبها، مزاياها إنه أكيد أي أحد يحب يكون مشهور يكون معروف بين الناس محبوب بين الناس، كمان أحياناً الناس تجيبله هدايا تسويله كذا يحظر أشياء مهمة، لكن صراحة من عيوبها إنها ما في خصوصية يعني حياته الشخصية تكون متاحة للكل، والكل يقدر يقول رأيه فيها مثلاً ما أقدر كمان أمشي في الشارع براحتي فصراحة ليها عيوب كثير.